Fomba hagnamboarane desera e desera igny manko sy de sy de ma- aninay loatra igny fa voankazo zany manko hoaninay lefa mandeha mizoso egny iay da mahita iay da minagny fa misy indraiky misy olo moa zany da manao salade de fruits fa izy sy asiagny sy asiagny siramamy izy fa lasa mampiova gne rahany avao koa zay afaky ovaigny tantely afaky asiagny <hesitation> somadiro izy, afaky asiagny yaourt zay zao defa mety amin'azy.